אלמעתקד דיאלי הואא אלניה אלטיבה תכלוק אלחיר, אידא פקרת פי אלבדיה ב אלניה, באש תעאונ, תבני, ו תשתארק, ו מא کتכון חתא ריחה דיאל אלחיר ג'אלטה, קנתמנה אלנאס יערפו אנהא סר מן ורא אלקלם חתא קבל מא תבדה פי אלפעל, كتكون النية هي الماء لي كيسقي الدرب.